Ya te manukk, manuk kampong biasanna jio boko' boko' banua mane di tingkanni eke la moraiki anui eke la moraiki polo poloi mane masussaki eke si mesa mesa riki male tingkanni to manuk karna liar liu malena harus tambaiki sola solata si lima di pasi tammu tamui eke moraiki la gampang ngalai mane biasanna ake manuk kampong male bang <hesitation> sembarang umba la naola, terus yate manuk <hesitation> di pasi tammu tammui sola solata supaya na magampang di tingkan te manuk, terua yato manuk ake mangka di tingkan diala mane di <hesitation> mane di gere' terus yato mane di gere' di anu mi jolo di bissai mane di panui wai di patolloi wai, wai lassu terus mangka to manasu to wai di pajiong enang wai lassu mane di pabului di alai' bulu bulunna terus dialai bulu bulunna mane di tunu jolo supaya na marawa di <hesitation> landak landak mane terus to o di landak si beccu beccu mane terus to di anu di <hesitation> di nasu raka atau di tunu raka tergantung jomai taunna ke la na apai to, ake di nasui di parokko'i kuring terus di parokkoi wai secukupna untuk di pake nasu te manuk terus di parokkoi kunyi' atau sarre mane sia mane di parokkoi jio enang kompor, terus mane di kande mane yato manuk kampong biasanna masussa di rupang jiopi enang enang pabbalukan na siami pabbalukan manuk, terus eke la moraiki alai to manuk kampong harus di alli jio enang pabbaluk manuk, terus eke la moraiki memang anui te manuk polio memang jio enang pabbalukna terserah kita. mane di pa polo polo si beccu raka atau si kapoa atau ake la moraiki ala te manuk mane di polo ji banuanta <hesitation> terserah mane terus yato manuk ake la di poloi jolo' haru di gere' mane terus eke mangkai di gere' di pa bului di nasuang jolo' wai mane di bersihkan pake wai wai mapaccing, wai mapaccing di pake paccingngi supaya na steril te kande di kande.